gott kvöld og velkomin í Kastljós hvernig eflum við sjálfstraust stúlkna og drengja og hvað þurfa bæði kynin að fá í veganesti í æsku til að ná árangri síðar í lífinu við ætlum að fjalla um það hér á eftir og ræða við nokkra sérfræðinga í menningunni verður rætt við Unu Þorleifsdóttur leikstjóra

góðs fólks sem frumsýnt verður í Þjóðleikhúsinu næstu helgi en verkið fjallar meðal annars um hvort ofbeldi í nánum samböndum geti verið afstætt Benediktsson segir svo frá listaverkinu sem breytti lífi hans en við byrjum á þessu íslenskir karlmenn hafa að meðaltali þyngst um tæp fimmtán kíló og konur um tíu kíló á rúmlega fjörutíu ára

sextíu og sjö til tvö þúsund og tólf þetta kemur fram í nýrri rannsókn á vegum Hjartaverndar þá hefur tíðni sykursýki tvö aukist um rúmlega helming hver er skýringin á þessu þrátt fyrir aukna hreyfingu betri tækni og lyf til að svara þessu eru hingað til mín komin Thor tölfræðingur hjá

og Sigríður Hrafnkelsdóttir formaður félags lýðheilsufræðinga sem hefur meðal annarra talað fyrir því að hér verði aftur lagður sykurskattur á gos og sætindi velkomin bæði tvö

ef við byrjum á þér og þessari rannsókn við þyngjumst jafnt og þétt þrátt fyrir aukna hreyfingu betri lyf aukna tækni allt þetta hver er skýringin já

er merkilegt að þetta skuli fara svona hægt og og rólega upp jafnt og þétt og skýringin er

aukin neysla

það er það er mikið framboð af mat og svo koma nýjar

vörur inn og það sem hefur sérstaklega verið að aukast það eru einmitt sykraðir gosdrykkir þeir fara

upp í þak en er meira framboð af þeim en hefur verið

já það er bara stigvaxandi algjörlega úr takti við allt annað sælgæti hefur líka aukist smávegis en ekkert miðað við þessa sykruðu gosdrykki þeir hafa alveg tekið flug þeir eru að þyngjast meira það hefur eitthvað

að konurnar hafi náð að hægja eitthvað á þessu það sem er merkilegt er að við vorum alltaf Íslendingar með

lægstu

á Norðurlöndum og þó víða væri leitað bæði hjá körlum og konum en nú hafa eiginlega karlarnir skemmt það svolítið fyrir okkur og karlarnir eru komnir upp eins og hin Norðurlöndin í kringum okkur ég hef áhyggjur af því að þeir fari upp fyrir það sem kannski fæstir tengja við sykursýki og hjartasjúkdóma það hefur verið talað um það að það sé töluvert hættulegt að fá sykursýki tvö þú sért líklegri til að fá hjartasjúkdóm er það ekki raunin jújú það hefur haldist þetta samband milli sykursýkinnar og hjartasjúkdóma alveg frá því að menn byrjuðu að skoða þetta faraldsfræðilega en hvað er í neyslumynstri karlmanna sem er ekki hjá konum já ég held ég

í

er ýmislegt kannski í hegðun karlmanna ég veit það ekki mikið og hratt og svona keyri svolítið í þetta hvað segja

samanburði við Norðurlönd eigum við met í gosdrykkju já við stöndum okkur

vel þar eins og í mörgu öðru Íslendingar þeir drekka hundrað fjörutíu og níu lítra per íbúa og tróna þar með á toppnum

Norðurlöndin á meðan Finnar sem eru neðst á listanum þeir drekka fjörutíu og fimm komma fimm lítra per íbúa þannig við

tilboðum og stærðirnar hafa náttúrulega stækkað og við höfum fylgt Ameríkönum svolítið vel eftir þar og það er að koma í bakið á okkur en hvað með verð og gos til dæmis það er ódýrt já verðið hér

lægstu álagningu frá yfirvöldum á gosdrykkjum í Evrópu eða á Norðurlöndum það fellur undir flokk matvöru gosdrykkir þetta er ekki matur

sykur og vatn

borga ellefu prósent sem sem allur annar matur fellur undir við spyrjum okkur af hverju erum við ekki að greiða tuttugu og fjögur prósent skatt af því eins og almennur skattur í landinu er á gosdrykkjum það væri til dæmis gott skref að byrja á ert þú hlynntur því að sykurskattur verði settur hér á að nýju já ég

markvisst skref því þar er neyslan alveg gríðarlega há og væri kannski auðvelt í framkvæmd líka kannski byrja þar já þess vegna er ég hlynntur því en mér finnst eins og það séu svona skiptar skoðanir um áhrif sykurskatts það var gerð úttekt á Rannsóknarsetri verslunarinnar á Bifröst

hefði ekki skilað árangri að hækka sykurskattinn eða hækka skattinn á sykraðar vörur hér tvö þúsund og þrettán til

spurning um mælieiningar og hvað er verið að mæla nákvæmlega og hvernig hvernig aðferðarfræði er nýtt við það var það kannski of skammur tími til að láta á það reyna

á meðan hún hækkaði um fjögur prósent í viðmiðunarríkjunum þar sem sykurskattur var ekki lagður á

já það eru skýr áhrif í fjölmörgum rannsóknum og þetta styður allt hvort annað en þetta hefur auðvitað bara allt áhrif við vitum líka

að aðgerðir eins og eins og varðandi tóbak og áfengisneyslu þar sem við vitum að verðlag hefur áhrif á neyslu það er bara þannig

kjölfar offitu sykursýki tvö ætti það ekki líka að vera ávinningur fyrir heilbrigðiskerfið til dæmis

sannarlega og líka bara að

þegar við erum komin að því að ræða heilsu okkar

barnanna okkar og annað þá tel ég það ekki vera forræðishyggju að skattleggja ef það hefur áhrif þá er það bara eitt af tólunum og tækjunum sem við eigum að nota til þess fræðsla er líka eitt af tækjunum sem við eigum að nýta það er margvíslegar aðferðir sem við getum nýtt og við eigum að nota þær allar einstaklingar hafa breytt mikið neyslumynstri einstaklingar eru eru að líta sér nær og og gera margt samfélög eru líka að gera það skólar eru að breyta

ganga inn í verkefni eins og heilsueflandi skólar samfélög eru að ganga inn í heilsueflandi samfélög og og vilja vinna að þessu og stjórnvöld ættu vissulega að gera það líka og þau geta svo vel gert það með þessu en á móti myndi

líka vilja sjá lækkaðar álögur á grænmeti og ávexti á móti já og þið leggið það til til til að sporna gegn hjartasjúkdómum að við aukum neyslu á ég verð bara að segja eins og er að maður hugsar sig alveg um ef maður ætlar að kaupa fötu af fimmtán hundruð krónur bláberjum jarðaber kosta um þúsund

um þúsund kall það er alveg tekur í budduna það er mjög merkilegt hagfræðilega hún Laufey Steingríms og Daði hafa skoðað að bein áhrif þegar tollar voru afnumdir eða þrjátíu prósenta niðurskurður á tollum á grænmeti þá jókst neyslan og þegar vörugjöldin voru voru sett á þarna sykurskatturinn á gosdrykkina þegar verðið var lækkað aftur þá jókst aftur neyslan þannig það er þarna næstum

þessar prósentur höfum við séð annars staðar til dæmis í og í Mexíkó líka þar var sex króna gjald á lítra það skilaði sér í sex til níu prósent lækkun af því að eins og hagfræðingar tala um ég er nú ekki hagfræðingur en neyslan fylgir verðinu öðruvísi en svona algjörar nauðsynjavörur eins og mjólk og annað sem að við þurfum

hugsar þig um með gosið en ég velti því fyrir mér af hverju stjórnvöld eru svona treg að hlutast til um þetta eru miklir hagsmunir í húfi við veltum því líka mikið fyrir okkur við eiginlega skiljum ekki af hverju

erum hérna að ræða þetta sjálfsagt mál að það sé verið að vinna að þessu markmiði en

hefur áhrif að hækka verð

hækka til dæmis gos mikið til þess að það hefði áhrif mjög mikið talað um það að tuttugu prósent sé

nú miðað við það að okkur minnti að hálfur lítri kostaði út í sjoppu tvö hundruð og þrjátíu krónur eða eitthvað svoleiðis þá reiknuðum við það út að það

fjörutíu og sex króna það þarf ekki meira en það að það myndi þá strax hafa áhrif og skila sér þá

tuttugu prósent í lækkun á neyslu og sem er mjög merkilegt

kannski hægt að snúa við einhverjum af þessum kílóum sem hafa bæst við utan á okkur á síðustu áratugum sem er ekki góð þróun og lækkar og lækkar sjúkdómatíðnina svo margt hægt að gera með þessu en þú minntist

þið eruð ekki að standa fyrir

okkur þykir bara vænt um að að fólk hugsi aðeins um sína eigin heilsu og neyslu og að stjórnvöld hjálpi til við það við eigum öll að hjálpa til við það við erum öll saman í þessum bát og við eigum að ala upp

verður stolt af því að vera

feitasta þjóðin á Norðurlöndum við viljum það takk kærlega fyrir komuna bandaríski jafnréttisfrömuðurinn Tiffany Dufu sem starfar hjá samtökum ungra athafnakvenna sem hvattar eru til

segir stórt vandamál hjá konum almennt að þær eigi erfiðara með að koma sér á framfæri

þær hræðist mistök og standi síður með sér þegar á reyni en hversu ólík eru drengir og stúlkur og hvernig stuðlum við að því að efla sjálfstraust beggja kynja sálfræðingur segir að halda verði utan um drengi og leyfa þeim að tala um tilfinningar stofnandi Hjallastefnunnar segir að virkja verði bæði sterku og mjúku hliðarnar í börnum svo þau öðlist gott sjálfstraust lítum betur á þetta

megum ekki gleyma því að þótt að við séum núna í einhvers konar

er allt sem hefur gerst öll sú félagsmótum sem við höfum orðið fyrir hér á Íslandi síðustu þúsund árin hefur verið

ákaflega hörð það er ekki eitthvað sem er auðvelt að breyta þeim

sagt að við eigum að taka utan um drengina okkar og og hugga þá þegar þegar þeir eru leiðir alveg eins og við eigum að taka utan um dætur okkar

tilhneigingu til þess að

heldur en að gera það við dóttur okkar og það er ekki vegna þess að við

það er bara vegna þess að þetta er

djúpt inn í okkar félagslega erfðamengi það er tvennt sem við verðum að hugsa um annars vegar endalausar rannsóknir sem sýna að við meðhöndlum stelpur og stráka ólíkt allt frá því

að þau fæðast eða

í bumbunni stelpur við erum að halda þeim þétt að okkur við erum að

ljúfum tóni leikum svona rólega við þær á meðan strákarnir þeim er hent hátt upp í loftið og höldum þeim fjær okkur

í höndina og segjum já ertu svona sterkur og við erum með gjör ólíkt gjör ólíkt viðmót og byrjuð að byggja upp þessa mynd en svo er hitt þetta er ekki bara félagslegt ég trúi að við verðum annars vegar að leyfa litningunum að njóta sín að sumt er það sem drengir virðast nálgast öðruvísi þeir tala öðruvísi leika öðruvísi og við verðum að leyfa því að njóta sín en svo veit ég um veikleika

það er þetta félagslega að strákar sem eru eingöngu

að vera að toga á og rífast og taka sér pláss og láta heyra í sér

það er bara helmingu af eiginleikum heimsins stelpurnar

þurfa að njóta þess að vera í samskiptum og horfa á hver

prófa áfram og breyta kannski bolnum sínum í dúkku á augnabliki þær verða að fá að vera stelpur við verðum að virða þessa

hegðun en um leið viljum við ekki að þær æfi bara mjúku hliðarnar við þurfum líka að taka styrkinn á þær hjálpa þeim að taka sér meira rými og annað slíkt ungir drengir þurfa á því að halda að haldið sé utan um þá að þeim sé ekki ýtt frá og þeir finni ekki fyrir höfnun ef að þeir tjá sig um tilfinningar gera ráð fyrir því að við getum mótað kynin öll börn inn í sama mótið en það að drengir eigi öruggt athvarf hjá foreldrum sínum fyrst og fremst kannski sérstaklega hjá föður sínum tjá sig um tilfinningar sínar það er það mikilvægasta hvernig stuðlum við að því að auka sjálfstraust

stúlkna og drengja besta leiðin sem ég hef fundið á fjörutíu ára ferli mínum með börn og ungmenni er að gefa reglubundið tækifæri

að strákarnir séu að vinna með sig skilja sig og átta sig á því sem hópur og félagar

og að konur og stúlkur geri slíkt hið sama

í hverju er ég frábær og

gott kvöld er ofbeldi alltaf skýrt og greinilegt eða getur það hreinlega snúist um ólíka upplifun þessi eldfima spurning er hryggjarstykkið í leikritinu gott fólk sem frumsýnt

Þjóðleikhúsinu á föstudag og byggir að hluta á raunverulegum atburðum við litum á æfingu gott fólk byggir á samnefndri skáldsögu Vals

í verkinu segir frá tveimur elskendum en eftir að leiðir þeirra skilja hefur konan samband við manninn og sakar hann um að hafa beitt sig kynferðisofbeldi þetta þetta eru þessir tveir flekar sem eru að gliðna í sundur skilurðu og það skiptir engu máli hvað við gerum af því að sambandið mun alltaf rífa okkur í sundur og það er hið ofbeldisfulla eðli þess og nokkru síðar sendir hún honum bréf þar sem hún ásakar hann um að hafa beitt sig ofbeldi á meðan sambandinu stóð og leggur til að þau fari í gegnum hann taki ábyrgð á því ofbeldi sem hann beitti hana utan dómstóla þetta er samfélagslegt úrræði í ofbeldismálum svo um

spilast úr þessu ferli þeirra samskiptum og hvað gerist þegar samfélagið kemur inn í svona

til að fá útrás fyrir þessar langanir þarf annar aðilinn að gefa eftir oft þvert á eigin vilja og

að þola yfirgang þess sem hann elskar

sem mér finnst áhugavert

eru eru þessu gráu svæði í samskiptum og í nánum samböndum sem við eigum svo erfitt með að tala um hlutir sem eru ekki beint ofbeldi enginn laminn engum nauðgað ekkert sem við skilgreinum

skýrt ofbeldi heldur þessi gráu svæði andlegt ofbeldi niðurlæging þvinganir en líka hvernig við upplifum hlutina

ég er að reyna að gera er að takast á við þetta málefni þessar aðstæður

grá svæði allir hafa einhver mörk og fólk fer óafvitandi yfir mörk annarra annarra þótt það sé ekki endilega á ofbeldisfullan hátt það er einhver línudans og það er það sem mér finnst áhugavert algjörlega burtséð frá þessar aðstæður eru miklu

algengari en við það sem við gerum líka er að við sýnum aldrei ofbeldi heldur bara frásagnir af því

frásögnina þannig getum

að endurskilgreina eigin minningar í samhengi við nýjar minningar það er kannski í gegnum það sem við reynum að takast á við

sem býður upp á lestur

því það skiptir ekki máli það sem skiptir máli er

því það getur verið hver sem er

það er hluti af því sem Valur sem er ekki

heldur einhvers konar sjálfsskoðun í samhengi við að vera sakaður um að hafa beitt

og líkamlegu ofbeldi sem er líka áhugavert á

konur notast við andlegan fantaskap í samskiptum augljósara og heiðarlegra ofbeldi þess vegna eru ástarsambönd þess má geta

fyrsti þátturinn fluttur laugardaginn fjórtánda janúar en við höldum áfram að ræða við fólk um listaverkin sem breyttu lífi þeirra nú er komið að Bergi Ebba Benediktssyni eitt af þeim

hafði

áhrif á líf mitt er listaverk sem mér finnst hafa allt það er lag

og þrjú sem heitir mikil áferð í þessu lagi hann leggur mikið upp úr stíl og lúkki eins og við getum séð í upptökum af þessu lagi sem er ekki síður gaman að skoða eins og að hlusta á lagið af plötunni ef maður horfir á

flytur þetta hann er svo rosalega að snúa sér af því að það er flott

jakkanum hann nær því loksins innan um einhverjar pottaplöntur þarna verður þetta píanóleikari og svo er einhver

og slær einhvern takt mér finnst þetta vera listaverk hinna mörgu miðla mikið í sjónvarpi á níunda áratugnum sem gestur að tala um málefni

frægur skandall sem var í viðtali og hann

og sagði þessi frægu orð og stimplaði sig inn sem mesta

þegar leið á níunda áratuginn var hann orðinn en hann var samt elskaður svo mikið af frönsku þjóðinni að í sjónvarpsþætti nítján hundruð áttatíu og átta sá þáttastjórnandinn ástæður til að gleðja

á svið til að taka einmitt þetta lag

er eins og við sjáum þetta eru litlir við erum komnir hingað til að segja og allar þínar ögranir og hneykslismál breyta engu um það samfélagi hvernig einhver persóna getur spannað þetta mikla svið frá því að vera í hámenningu og

farið svona svakalega inn í